Karazana frômazy fantako a: misy gouda, biba, mozzarela, io vita aminà ronononà aomby, de misy ndraika ronono frômazy vita amin'ny ronononà osy de misy ndraiky sasany vita aminà ronono soja.